أفضل العيشة على بيت على الشجرة أكثر من المركب، خليني في وسط البحر، البيت على الشجرة أأمن، وطبيعة وعصافير، أنا مأمل مركب، الأمواج تودي وتجيب وتودي وتجيب ويخوف.